เหมาะกับประชาชนคนทั่วไปนี่ล่ะ เฮ็ดอาชีพทั่วไปนี่ล่ะ ญ้อนว่าเป็นบัตรที่ใซ้งานง่าย เข้าถึงง่าย บ่ซับซ้อน

บ่ บ่ ของส่วนโต บ่ให้ยืมดอก อันตราย ต่อให้เป็นคนในครอบครัวโตโต บ่ได้ บ่ได้

บ่ให้ยืม ญ้อนมันเป็นของส่วนโต เดี๋ยวมันมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองมา ได้เลิกคบกันเดะ บ่ได้

จำเป็น ผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นกะต้องมีบัตรเดบิตอันนี้ล่ะ เอาไว้กดตัง

บ่เดะล่ะ มันขึ้นอยู่กับวินัยของเจ้าของบัตรบ่แม่นโตบัตร

ใซ้แอปพลิเคชันตรวจสอบ การใซ้จ่ายแต่ละมื้อ

บ่จำเป็น ใซ้บัตรเดียวนั่นล่ะใซ้พอ แต่ต้องมีวินัยทางการเงิน

เสี่ยงข้อมูลส่วนโตหลุด กับย้านแอปพลิเคชันมันดูดเงินแบบบ่โตโต อันตราย

กะต้องดูว่าตอนนั้นสะดวกสิไปธนาคารบ่ คันบ่สะดวกสิโทรไปหา call center ก่อน ให้ call center แนะนำ ถ้าเขาให้ไปธนาคารจั่งค่อยไป

กะสิโทรไปคอมเพลนที่ศูนย์บริการลูกค้าของสำนักงานใหญ่เขา บ่จั่งซั้นกะ บอกผู้จัดการธนาคารสาขานั้นนั้นให้เขาจัดการกัน

บัดยามวางสาย call center เฮาเฮาประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของธนาคารเขา

กะกะเติบหนึ่งอยู่ ญ้อนว่ากะเป็นลูกค้าเขา เขากะต้องกะกะนั่นล่ะ

ควรปรับปรุงตรงแอปพลิเคชันบัดยามมีปัญหามา ญ้อนซุมื้อนี้มีแต่ผู้ใซ้แอปพลิเคชันโอนเงิน มันล่มบ่อย

ใซ้ภาษาไทยกลาง ญ้อนว่าภาษาไทยกลางเป็นภาษาราชการ ย้านเจ้าหน้าที่ฟังบ่ใซ้เรื่อง

มีความสะดวกรวดเร็ว ลดเวลาการเดินทาง

บางเทื่อพอมันบ่เห็นเอกสารมันกะแก้ไขปัญหาบ่ตรงจุด

มีข้อดีคือได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานนั้นนั้นโดยตรง

คนหลาย คนมาต่อคิวหลาย เพราะว่าไผกะอยากเห็นหน้าเจ้าหน้าที่ กะออกบ่

ควรมี ผู้เฒ่าบางคนเขาก็บ่ได้หนังสือเดะ เขาก็บ่ได้เฮียนหนังสือ เขาเข้าใจยาก เขาเฒ่าแล้ว

สำคัญพอสมควร เพราะมันเป็นเครื่องหมายของการยืนยันตัวตน ว่าแม่นเฮาอีหลีบ่ ก่อนสิเข้าถึงข้อมูล

ควรแจ้ง ลูกค้าสิได้ฮู้ว่าขั้นตอนต่อไปสิต้องเฮ็ดฮู้จั่งใดต่อ

ควรมี มันเป็นการบันทึกเสียงสนทนาระหว่างลูกค้ากับธนาคาร เก็บใซ้ไว้เป็นหลักฐานได้

บ่ต้องมีนะ เฮาเฮาว่า ธนาคารเฮาน่าสิจัดการปัญหาตรงนี้ได้ บ่ต้องมีหน่วยงานกลางเข้ามาดอก

กะดีนะ เข้าถึงง่ายดี โทรไปกะมีเจ้าหน้าที่รับสายแล้ว

กะเข้าใจในระบบเขานั่นล่ะ แต่ถ้ากังวล กะไปธนาคาร ให้เจ้าหน้าที่ธนาคารเขารับเรื่องไว้ อีกทางหนึ่ง

บ่ เฮาเฮาว่าเฮาควรสิถามธนาคารโดยตรง เพราะธนาคารคือต้นเรื่อง

มีความน่าเซื่อถือนะ เขาเซื่อเซื่อกันทั่วโลก มันเป็นสากลเดะ อีเมลนั่น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

จำเป็น เพราะว่าการมีประกันชีวิตกะคือถือว่ามีทรัพย์สินอย่างหนึ่งเดะ

กรมธรรม์บ่ตรงกับความสนใจและบ่จำเป็น

ประกันอัคคีภัย กับคนภาคใดกะสำคัญเดะ สำคัญเบิดน่ะ

กะกะผู้ขายประกันนั่นล่ะ เขามีความกะด้านกรมธรรม์ เขากะสิแนะนำให้มันตรงกับกะได้ ⁠

น่าสิเป็นประกันอุบัติเหตุกับประกันโรคร้าย

บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต เพราะว่าเขาเข้าถึงง่ายแล้วกะติดต่อง่าย

บริษัทไทยประกันชีวิต เพราะโฆษณาเขามีความเป็นละคร น่าติดตาม ⁠

กะวางแผนอยู่ว่าสิซื้อประกันเพิ่ม กะสิเป็นประกันสุขภาพกับประกันอุบัติเหตุนั่นล่ะ

มีความรวดเร็วและสามารถตัดสินใจได้ง่าย

แนะนำ เพราะค่าใซ้จ่ายยามป่วยมันหลาย มีประกันไว้ใซ้ดี มันใซ้เลาได้

สำคัญอยู่ คนเฮ็ดไฮ่เฮ็ดนาควรสิมีประกันชีวิตไว้ บ่ว่าสิเป็นอุบัติเหตุ สุขภาพจั่งซี้

สำคัญพอสมควร เพราะว่าบ่มีผู้ใดฮู้ว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นยามใด

ส่วนใหญ่คันซื้อประกันผ่านธนาคาร มันสิผ่านบัตรเครดิต ผ่านบัตรเดบิต แต่ถ้าเป็นโตแทนขายประกัน มันสิตรงจุดมากกว่า มันสิตอบโจทย์โตมากกว่า

กะกะลดความกังวลใจยามไปหาหมอ ญ้อนว่าค่ากะจ่ายมันหลาย มันสูง

บ่นะ กะตัดสินใจด้วยตัวเองโลด เอาที่มันเหมาะสมกับกะ

กะเคยได้ยินว่ามีคนเคลมประกันบ่ได้หลายคนอยู่

กะปลอดภัยในระดับหนึ่ง กะมั่นว่าบริษัทประกันภัยน่าสิรักษาความลับของลูกค้าได้

เบิ่งเรื่องกรมธรรม์ที่มันตอบโจทย์เฮา เรื่องผลประโยชน์ ผู้รับผลประโยชน์แล้วเฮาเบี้ยประกันที่ต้องจ่าย

ผู้ขายประกันมาเว้าอีสานนำ บ่มีประโยชน์เดะล่ะ ซื่อซื่อ เพราะว่าถ้าอยากสิซื้อกะซื้อเอง

กะดีอยู่ เพราะว่าต้องหาเงินมาจ่ายเป็นเบี้ยประกันมันต่อเดือน

กะต้องเบิ่งว่าลูกหลานนั้นเป็นเด็กหรือเป็นวัยรุ่น คันเป็นเด็กกะสิเป็นประกันสุขภาพ คันเป็นวัยรุ่นก็อาจสิเป็นประกันอุบัติเหตุ

ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันรถยนต์ ประกันภัยอื่นอื่น

บ่มีผลนะ ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับเจ้าของเอง บ่แม่นโฆษณา

บ่นะ มองว่าการซื้อประกันภัยเป็นการออมเงินอย่างหนึ่ง

มีความทันสมัย มีซ่องทางการติดต่อที่ง่ายขึ้น

กะเบิ่งเบิ่งไว้ล่ะ แต่ถ้ายังบ่สนใจกะยังบ่ศึกษาหยัง

กะควรมีอยู่ ภาคอีสานมันกว้าง เข้าถึงง่ายกะดี

ดู๋พอสมควร ญ้อนว่าแอปพลิเคชันธนาคารล่มบ่อย

กะมีข้อดี เข้าถึงง่ายดี อยู่ไกลปานใดกะไปหา

ด้านการขายประกัน เห็นโทรมาอยู่หั้นล่ะ เรื่องการขายประกัน ขายมันอยู่หั้นล่ะ

บ่ได้ส่งผลเดะล่ะ เว้าภาษาใดกะบ่ส่งผล ปกติ

บริการด้วยใจอยู่ เว้าม่วนแล้วกะตอบคำถามดี

กะต้องถามพนักงานธนาคารล่ะ เพราะว่าเขากะดีกว่า เขามีข้อมูล

อยากให้เพิ่มคู่สายเจ้าหน้าที่ ญ้อนซุมื้อนี้คนมันโทรไปถามหลาย

สะดวก มันรวดเร็วและเข้าใจง่าย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

คนเฒ่ามักไปหาธนาคาร บัดยามมีปัญหา เพราะว่ามักการปฏิสัมพันธ์มากกว่าการใซ้เทคโนโลยี

เด็กน้อยสมัยนี้มันบ่มักติดต่อ call center ธนาคารดอก มันจะแชตเอาเพราะว่ามันบ่มักคุย

ติดต่อทาง LINE ทางเพจ เพราะว่าเด็กสมัยนี้มันบ่มักคุย

กะดีเดะ เขาสิได้ตรวจสอบความพึงพอใจจากกะ และนำไปปรับปรุง

คาดหวังว่าสิได้รับการบริการที่ดีและการตอบปัญหาที่ชัดเจน

ถ้ามันเป็นเรื่องที่ด่วนกะสิหงุดหงิดแหละ เป็นเรื่องปกติ แต่ถ้ามันบ่ด่วนกะท่าได้

มีผลนะ ถ้าเขาบริการดีเฮาเฮาอยากสิกลับไปเฮาบริการเขาอีก

บ่เคยนะ ส่วนใหญ่สิโทรไปสอบถามปัญหาที่เจ้าของบ่เข้าใจ

กะกะได้อยู่ แต่อยู่ที่ว่าสิได้น้อยได้หลาย เพราะว่าการนำเงินไปลงทุนกะคือการหมุนเวียนเงิน

อาจสิยัง เพราะว่าบ่มีทุนปานนั้น แล้วกะบ่กล้ารับความเสี่ยง

การลงทุนเพื่อการเกษียณอาจสิดีกว่า เพราะว่ามันเป็นการลงทุนระยะยาว บ่ฉาบฉวย

สำหรับเฮาอาจสิลงทุนกับทองคำมากกว่า อาจสิดีกว่า เพราะว่าทองคำสามารถจับต้องได้ง่ายกว่า

น่าสิเป็นผลประโยชน์ ผลตอบแทน เพราะว่าเอาเงินไปลงทุนกะต้องอยากได้กำไรแม่นบ่ล่ะ

กะคงปรึกษาหมู่ที่เก่งเก่งเรื่องทองคำ เรื่องการลงทุนนั่นล่ะ บ่จั่งซั้นก็อาจสิเป็นธนาคารอิหยังนำหมู่นี้

มันก็มีความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับว่ามันคือการลงทุนอิหยัง ถ้าเล่นหุ้นกะโอเค

มันซ่อยได้อีหลี อยู่ที่ว่าสิลงทุนกับอิหยัง และอาจสิต้องซ่อยเวลานานแหน่จักหน่อย

ความผันผวนของตลาด เพราะว่าเป็นอิหยังที่บ่สามารถควบคุมได้เลย

บ่กังวลเท่าใด เพราะว่าก่อนลงทุนกะมีการศึกษามาก่อนหน้านั้นแล้ว

ควรสนับสนุนให้คนลงทุนหลายขึ้นนะ เพราะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ

คึดว่าในอนาคต คนน่าสิลงทุนกับที่ดินหลาย

เฮ็ดให้ใซ้ชีวิตแบบบ่ต้องใซ้หยังหลาย มีเงินหมุนอยู่ในมือตลอดเวลา

การลงทุนสิมีผลกำไรหลายกว่าการออมเงินที่กินแต่ดอกเบี้ยอย่างเดียว

มีผลหลายเติบอยู่ เพราะว่าการลงทุน ถ้าอยากได้กำไรหลายหลายมันกะต้องกะระยะเวลา

คึดว่าการลงทุนระยะยาวเหมาะมากกว่า เพราะมักวางแผนเพื่ออนาคต

กะคงสิแบ่งเก็บส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งเอาไปลงทุนต่อ

สักอายุยี่สิบคันมีเงินกะลงทุนได้เลย เพราะว่าลงทุนตั้งแต่น้อยน้อยมันสิได้กำไรดีกว่า